ايه في فرق كبير بين الثقة والايمان. الثقة هي انك تكون واثق في شيء او شخص بناء على تجارب سابقة او ادلة واضحة. يعني مثل ما لما تثق في صديق لانك جربت تيبته ومواقفه. اما الايمان فهو اكثر عمقا ويتعلق بالقناعات الداخلية والاعتقادات اللي ما الضرورة تكون مبنية على الدلائل الملموسة. ايمان ممكن يكون في اشياء ما تشوفها او تجربها مباشرة